Mbii ku ɗa ɗom ɗigin so kakyen kulap nok ku pɨ fur digin ɗak ku ɗa ɗom wet, ɗa ɗom mbii vel ɓut yil ndee, kume a puus ku a puus kwa a puss mu kaat mushere, pe kat mu nji mu kaat ƙɨshak ka puus mushere ku mop a puus ku mop ni mang pɨ mop yi ɓit ɓe mop ɗi cin kume, mbii ku a ɗom digin kat mu nji mu kaat par ndee ni, ku kaat ku ngurum ku ku man shak muw, ku kaat ku ngurum ku mop shi yil shi yil, ku kaat ku ngurum ku mop shi pe shi pe, ku kaat ku ngurum ku kai mop digin ɗak shini shini, pee ma ɓe kwa nga ni ka kat eh mat ɗigin shim shik, ɗigin rin, ɗigin po mujul, ɗigin en a ɗom puus kaat ndee ni pwet peɗi ƙɨ nna tam shini shini, mun ku tam ƙɨrem, mun ku tam ver, mun ku tam lale mun ku tam ku a tam cilem, mun ku tam ku a tam mu kwaat mop, mun ku ngurum ku mop a mu kwaat yi shiit ku mop ɗi ki yak luwa lek ku nnan, pak mop ɗi yak ku tsar, pak mop ɗi yak ku teng ku a teng lang ler, ɓe pe sise, a ɗom wet ɗii ɓe ka nji ka nna puus ndee ni a puus ku ngurum mop ko a ngu kurum kaa, ngu ku ni a Ngu so yil naan ku ngu ku ni a ngu kuum ɓe ƙɨ nna mu kaat wet par ndee ni ɗang ɓe mu tong a ngurum ku kume, ƙɨ nna mop ku nnan mop pe nji, yi mme ɓit ku ma mu cin pe yi mushere ting ka puus pee-kaat mun ni, ɓa nna ret an pe ngu ku fir muy il ndee ni ku ɗii loo yil ku a yil ku a mu pilato ɓe wa kwani nji wet ku mu ɓam min mop, ɗang mu bwakat ɓut mop pe mu bwakat ɓut mop pe, pe mun ku mu bwakat ɓut ni shini shini, mop nja wet shi kwangpe shi kwangpe ti mop nna puus ndee ɗi ɗang ka nji ka nna pak ngurum mop ɗi kurum mop ka es fin ku a fin cak pak mop ɗi es ƙɨ ik ku nyam, pak mop ɗi es ka pee ku nyam, pak mop ɗi mwan a ngum-ngum, pe pak ngurum mop ndi kyen ɓe mu maan mee loo kaku mun ku ni mwase muw, ɗi mu mwan ɗi mu nna ɗii a mbii ku naan ƙɨ pɨ ni mun, wet mbii ku yil ni nji ɓakar mwase a pe ku mu yet pak ɗak cin ku ndi pe pak puus ku kaku a puus mu mushere ndee ni ɓe ka nna njep mbii shini shini njep mu loo lang mop ka wa sa pe puus ndee ni, mu mwan mop, mop ka wa sa pe puus ndee ni ɓe wet kat ka nna ngurum shi-yakal ɓe kanna ɗi ɗom nji tul a pe puus ndee ni, puus ku a ɗom ɗi ku a puus fur ku mu lap nok yi yil ndee ni a puus ku a puus laa mɨ jeso, yi puus la mɨjeso kaku mun ɗigin se mwase. Ɗi ƙɨ nna ngurum mop shi-yakal, ɓe mop ɗi ɗom nji ti mop so yil ɗii naan yi tul pak mop ni yem mop ɗii tul muw, pak mop yem ɓe mop a shi-yakal ɗang ɓe puus ndee ni mop pe nji ti mu so yil ɗi naan ƙɨshak wet a puus ku a ɗom ni po en na se, yi po en na a ɗom puus ndee ni pe ka mwan shi-yil ngu ku ni a yi baptist, ngukuni a yi cocin, ngu ku ni a yi eckwa, ngu ku ni a yi anglican ɓe wet mop a po so yil yi jeso yi par puus ndee ni ɗang ɓe ka nna ngurum mop shi-yakal pak mop ɗi so yil naan yi tam, pak mop ɗi so yil naan yi sat poo naan, pak mop ɗii so yil naan ɗigin mwan ku ngurum mop, pak mop ɗi soyil naan pe njep mbii mop shini shini wet mbii ndee ni a pe so kokorong mu shum jeso pe kat ɗang mu cin sise naan ɗi kyel sang kwa mun ma mu kyel sang. Me puus ku ɗom ɗii a puus ngam ɓit, puus ngam ɓit a puus ku ɓit ku poh ku ni mu kyam mu nna yi en mu muw, yi mwan mun muw, ɓe jeso ɗigin retyit min ɓe wa mang puus ndee ni nin mun ɓe kanna pak ngurum mop ɗi ya tam par puus kyes mu ɓit ni sa mang puus ku a puus ngam ɓit ku poh ndee ni, pe kat dang mu cin sise ɓe jeso pe kyel sang mun kwa mun ma mu kyel sang mɨ shak ɓe pe sise a puus ndee ni mop ku ɗa ɗom yi en na. Ɗa ɗom ti mwan ɗii ƙɨshak ɓe ƙɨ kyel sang, kwa ngan ni ka kyel sang par puus kaat ndee ni mop, ngurum mop ɗi kyel sang yakal mu kyel sang wet kai! Kat mop yet ka ɓe ka nna kaku ko yi mop mang puus ndee ni mop wa nji a nji ɗii ku ni ɓe wat muw. Pedi, a puus ku ko yi a ngu ran yi lu ran mak ɓe mop di pɨ rep fur nga, ko yi a yi ngu dak ku a poo nnat ɓe mop ɗi pɨ rep fur nga ko a ɗak ku nga yi ɗak ni yi mme lu ɗak ku a mee ngu ku ni ko a mu ƙɨshak, ko a mu mee ngu ku leng ɓeni ɓe ni pe pɨ fur nga ti ka lap nok ka ɗii a pee mbii ka ki ka kat ɓal ƙɨ wa ƙɨ mba ka nji yi lu ɗak ni ɓe ka nji ku ɓal, ƙɨ wa ƙɨ nji lu ɗak ni ɓi ƙɨ nji ku en ku poh ƙɨ wa ƙɨ nji lu ɗak ni ɓe ƙɨ kat Naan ku ƙɨ ki ƙɨ so yil yini ndee ni, ni pe pɨ ɓal nga, ni pe pɨ maan nga, ni pe pɨ dak cin mop nga shini shini ti shum ni kat kop ɗii. Pe sise, ɓe ɗa pet mun a te mu yil ndee ni ka seng mme puus ti ɗi ka kat kyel retyit ɗii ɗigin fur ku mop ni pɨ nga ka pe ɗak mak, a puus ku ni a puus mɨ mushere a? A puus ku a puus mɨ laa mɨ jeso ah? A puus ku ku a puus mɨ ngam ɓit ah? Wet puus ndee ni mop a puus ku mop ku fir, mopku ɗes, mop ku ee nna ƙadon, mop ku puus ku naan ɗi ngong mun wet pe sise, pe ku ɗi mu mwan ɗii mu ɗom kuret mop pe, mu ci ku bis mop pee. pe ka nna pe ku mu kaat pe cin retyit ndee ni ɓe ka nna mop ku bis kwa mop wet mop kaat ɗii a pe cin ɗak mut kuni a ku bis